Sen a fan nyo nating kamainy fisok ror tsunia <hesitation> sanus. Sanus a isen a tor go nyo nating komainy na fisok rou ya. Nyo nating komainy na rou nyo te ferera ferera tsunia ge fufuit rou vavis komana monyonr rau nyo te sisiuf na rou nyo te sisuf ge tsiak vavis tau monyon nyo te sisiuf onots non onot non tourat ge sau nainy rom an nyo na fatabin unya numa. Mes nainy to te sisiot sisuf pan tovei kan sanus rof fisok. Ka nyo nating komainy fisok rou tsunia, nating kaminon fo jian ge fo vuus nating siuv na non gagon ai te kaka tsunia mes nainy, kia ma katsina nau nating kainy nou tsunia fo buiny nau tsun fo kakaii nau ge fo nau se ka ror ka sanus mes nainy nyo nating rou. Nyo te komainy fisok rou ya. Nyo komamy fisok ya. Nyo nating komainy rou ya na nyo nating sue na nyo te sisuf tsun rou ge kaka tsun tan pan tovei.